Xómá xu̱kú tsí mbiꞌyuu méda rá, xu̱kú tsúꞌkho̱ juun tsí nagájnuu, e̱ste̱e̱, <hesitation> hay veces naꞌnii̱ nagájnuu̱ nadxaꞌwée̱, pero mbroꞌon ndaꞌyée̱ rí naꞌkhui̱i̱ khaa̱ rá, naꞌkhúu̱n xu̱kú tsí mákiin, tsúꞌkho̱ júún tsí naguatuu̱n ikhaa̱, pero mbroꞌon rego̱o̱ ja.